אלא קונט סחאפי ו קונט כנג'רי מוקאבלה מעא ואחד מן אלמשאהיר חית ד ניסולו עלא אלסר דיעל אלנאג'אח דיאלו כיפאש גדר יואג'ה אלתח'דיאת לי גאת מן אלשוהרה בג'ית נערף ווש קיין שי לה'זאת ס'עיבה לי קאנת תח'ליה יוע'ף ו כיפאש תגלב עליהם, האד אס'אלאל מומכן חית קאיעאון הנאס אלעאדיין יפهمו בלי חתי אלנג'ום קיעישו מומכ'יל ו אלנאג'אח מקיג'יש בס'חולה חס אלסבר ואלעמל אלג'אד.